Printer computern akin huji midaas kartasi kasa yaasai au woishin won dibia winsun printai. biri kasa siiyaas akat feet. huji isan sunie. mara biri malaa wo kasayaafeno feden, malat wonsun muhimu irakabda won ak ofisiafa won suniin if kakartai printa sun mal sun lila inama kakar